Ooh tohtanyeh kyochah tochakichicha mingech wenah nyih kitah end anchich endah endah kikai kayh kiteh endachih kipichiy atanyah kyomitan kyochah mining wenah endachih tany kyo narah ooh kitah kitah karam atanguh kitakaram atanyah kyonaram totenah punuh katikatienyuh sahiiyeoh eeh thtenah pinetaneh sahii eoh kihngwanit yenyuh noh kihngwanit uchumi kichangit ngalah lah siririririrh skul yoh yonah yuh ooh mekahkila kitu ooh mekahnyonoh kimichah tnyah leh tagh wechara kimeminyeh tkwun chotenah chopanye akitomenye changit tyonahleh yeh atoh tomenyeh changit atohmenyeh wowit omishah leh kanyinih kyomishish rektan asis kyomoh pan yeh kyomo pan- yeh asnah keyech kiteh saa saba kyam akikeyup chai totanah kila achah tahkileh keny oyuh ouch ouch ouch mekiyomeh chah pan pat saa moja saa moja kepah pakah ashah saa moja ngat kepah kyam pan asiyech tekwogh lenyaeh akapah lenyonih doh doh takwimam tinih kapa kwimam minenyih <hesitation> kikitisan pat nenyahngah nyoh kpetech nyah man man knenyah toh kyomishah nyuh pat ketang chi kanam chi chembenyi atoninyuh pat akwatanyah kyam k kenam aran pat toh kayap chin peaechih tangkiletagh yepechi peaechi pat akei kyamtah pah kyamtah pagha tany pat kunguh weryangah cheng kikonuh tany cheng angah nyupah aran.

Akalenyih leh mwagh mihchun chumbineeh mih chuh choneeh chumbin wanoh chonih cho mukah kungarakeehpich kiteh choomtoy pich pantoiy ombo wolo nyonin nyoh endachin bei nafuu kiteh sapuni ni bei kali tinan pin yotoh akh kitan nyohi kahpan maana nyinah kengarokah kutanih pich klukuh pich usafi nyonih nyuh nyinile sawasawa nyinaleh sapunyon takuh piytah klukuh chih takuhlukuh chin usafi talukuh por usafi kihnyonileh sapunyon ngalah mekikiwunoh srah pa kewonah tyonaleh kewunah tuwah sian ketughchichah tyonleh tyonnah klukuh nyonih sapuninyondeh kechang tyonah le chepkalas kewunah nyinih kunguh kigh nyinih kikipkah tukuchuh lehsapinis ohh mekikachinyeh nyuh ngalahnyuhpat lukuh koran mandeleo doh pat doh doh kohkany atipin katikati keleh achonah pin atonah ngonyih teku leh klah pich mekehdongnyeh werkah walak katikati tekumukah chan kengey petah kchenguh pat ktar yoh werkah klah chih nee kengwanit nee ketoteoh keyonotoh lenyonih atahnyoh kakiunemuh werkah yoporah pat klahchih nee mekokorshaute nyeh pich temih chih nyoh kungut sapuniyon toreltcheeh tah tangogh mekeh dongnyeh pich atonih pat tangit chih endah werkah kiyam pich tkwun ladoo tetinah nemah weryangah kiyih meminyeh mahamnyeh pich tolenyeteh atah mih pich choh lyaah lalyang peyesayh atah pakahnyinileh pandoy kuumoh kupal pich weni ki kiki kiyomtoh tukuh monah nyah takiyam mbolea monahnyah teeth kalah mbolea ehh elipuh cholendey ooh amenyornenyonah ichengenenyah. Klah weryangah nyoh katingetih kyoleh yostanyinh pat kikungarakah keyh nyonih kilukuh chonih pospet kahchi amayonyenyah pich chileh pospet tyah endachi kakoromchi pich chileh spopah kyak chileh puress pa kiyak nyoman endah kapait mana zaidi mbo pich chileh spapah kiyak kapait mana ksir kitangah ladoh endachi kitagh pich pospet chochang wolo lakini ngit ngoh pospet kikuh gananda ngoh endah werkah pat wolo michah choleh walaka ngoh puress kah choh pat kepondono spapoh kyakichoh pat chichonih kating nyonih meting mekawetenyeh kwolah mbolea kachih ndah nyonah som mondanyoh nyonih kasom mekakakitenih nyeh pah kigh nyoh kingwanit uchumi kenya nyoman wechara klekuh nyaleh shida kilukuh shida nyoman akimengit nyeh chileh nemepich tinyon amengitnyeh chih wenah mih sakit hakuna sikutalih aah tekereltah sikutali kikunyorishah makwiy nyeh pich cheteh le le kindoghyih kikungarakech tkwul loh keychinah nyokaram pikahchoh cheteh kureh nyonih konuh kutinah endah angah kanunyuh kieychah lah kereltah atonih hakuna nee kanam chih kasinyih kenak yunahtinah edongokah lenyae mwakanah konadeh wenah lendah kudongah werkah lenyonih née lenyonih peteh asiswah pat peteh kasinyih nyoh kitupuh ngalah kanyinih lenyonah wechara.